﻿إذا اضطريت نغرس <hesitation> الماكلة لي <hesitation> واه الماكلة اللي راني نأكلها، أكيد ن-نقدر نغرس. <hesitation> نجيب <hesitation> البذور و <hesitation> نوجد ليهم الأرضية مليح مليح نقلبها، ناقيها نقي التربة وندير فيها هاذوك البذور، ونعاود نغطي عليهم و نسقيهم و نولي دايمن نسقي فيهم بشوي بشوي. إلا مالقيتش عندي البذور، إذا مثلا البطاطا، نجيب حبة بطاطا ونخليها في ال-في التربة تقعد وقت حتى تولي هي في حد ذاتها بذرة وتس-تنوض ل-منها. أو كيما اللوبيا تاني، ال-لوبيا نجيب اللوبيا بيضة و نحطها ف-في التربة <hesitation> تعاود من من هاديك الحبة نتاع اللوبية تخرج <hesitation> نبتة.